Tsy marina zany hoe, tsy momba an'izan'iza tanteraky zany hanao zany, fa tsy maintsy momba olo raiky avao sinitry. Misy antony mahatonga anao momba anazy. Misy hoe, zavatra heverinao marina araky gny finoanao, na de tsy hoe olo havanao na akeky anao na tianao aza le raha. Misy raha inoanao na heverinao marina sinitry ka mahatonga anao hoe momba na pour any le olo raiky.